Spider use la ley live in their web spider fix a web so when night reach a can be able to rest in it and then a also use a to move with a, a use a if a want to climb up a use it ley shot it a pass on it a go when a want to come down also use it to come down also use it to go to use it a use it as a as a living place. la how spider use their web.